Bu, essu es pa genti mu delicá i mu pelillera que tienin las casas comu si huessin museus i que no, que si me se moja la mesa pos ya se seca, i que si se guarrea la mesa pos ya se limpia. Si te precupa essu es que no tienis sotrus pobremas, o alo menus assina lo veu yo. Si huera de megu los que fabrican aposavasus estavan ya tous a ruchi. Es que por más que me piensu, namás hazi sentíu en un sitiu finu peru paque quei aparenti.